Kowiete hakka ko ana jeha e finatawa nuwelselande, ndennon heɓe jogi ɓomal hono yaɓotooɓe ni fa ɓe kaynon hooɓe, ɓe kulɓina gaŋon. <hesitation> Ley leydi maɓɓe ndii, ɗun yo huunde non anndaande maa mbiyaa anndiraande ɓe.